Ingye ngabya ingalhengekania okwa buholho ebikasa omwa mwa bwenge bwa- bwaghe byabino eribya ahu isigngawithe abandu abakanyibangya abakanyibulhaya esyo sente obi ni buholho eribya ahu inanginathoka eribana ekyanganzire okwa bithuku mbinya ngamanza erirya namanza eryaghulha ekindu inabya inanginakikolha okwa buthuku kandi ekyahwa erithunga obuholho ryeribya ingakesya ebwakya isingathasumbukana embulha isighithanyiwaku ingabya inanganakesya ndeke isingawithe obutsibu, obuholho ngabya ingalhengekanaya eribya ndeke isighulhwere ighunakalhire ewahangana ewayakolha emibiri yaghu omwa buholho ighunendeke obuholho obwa ngasi bwobo.